Sokolaati um hellet ja tummõt. Ja helle um, nigu üteldäs, piimäsokolaat ja tummõ um, koh um kakaod ts- kakaotsõmb, kakaod um inämb seeh. Ja tuu um sis mõromb kah. Ja piimäsokolaat um makõmb hariligult, pandas tsukrut kah rohkõmb.